د بوټانو ډولونه دا دي: څپلۍ، جګې څپلۍ، تېتې څپلۍ، سیلپر، جګ کوري داره او ټیټ کوري داره بوټان، کرمیچ، موزې، اوږدې موزې، کولوشې، کڼاوې، موچڼې، اهو او سلور بوټان. چرمي، پلاستکي، تکه یي او براق بوټان .غمیداره محفلي او ساده بوټان. چرمي او پلاستکۍ څپلکې.